Sod punguzati sagale te kasa dib yette yani sod wonat itaat sod kummum kas kayi ama man itata yenan sod tan yani malatin kas kettet ilalii ama aba mpishia sagale daab wo qummum kas kayu mana sod woatin kawaidaf zaidi kas kett sagale lilla kurotte ishinen lilla tabubsitin duftii dib yette dubatan sagale wo sod kas kett sod kummum kas kaii tant akan irr cholea.